نحب برشا أنواع نتاع موسيقى ، موسيقى الكل ، برشا أنواع معناها ، خاطر كل حالة بالنسبة ليا أنا ، كل حالة نفسية لازمها نوع نتاع موسيقى ، نبدى فرحانة نحب نسمع موسيقى نوع ، نبدى مغشة نحب نسمع موسيقى نوع ، نبدى نلعب في الرياضة نحب نسمع موسيقى نوع ، وهكذا معناها منحبش نقعد نسمع في نوع معين ولا حاجة معينة كل شيء لا ، نحب كل حالة عندها الموسيقى نتاعها والجو الكيفي نتاعها.